<hesitation> في كرة من المرات لقى شخص مفتاح صغير لكن اكتشف إنه يقدر يفتح أي باب، بدا يفتح فيه أبواب كلهم كانوا كل باب كان <hesitation> يرفعه لمغامرة جديدة ومعرفة أسرار ما كان يتخيلها.